Kua detornillador jeeva, jaeko pɨpe yaekɨ tornillo reta, jare yaikutu vaeravi yaiporu kua destornillador jeiva, öime ipeiñova, jare oime estrella jei supeva